Ekʋ Sʋwʋ alʋkʋ lanʋ mɛ ɛkvɛdu bʋakʋ <hesitation> ɛtʋfʋe ni aba kawʋ mɛ akɔ nayɔɛ vani yayosʋwʋ alʋkʋdʋ lakɛdini do wakɔ vani wakɔ natsɩ ɩtsʋdʒɩ ɩtsudʒɩ dʋ ɛƒɛ kʋ yakʋtʋ yɔ ɩtsʋdʒi ʋtʋkpadʒɩ ayʋtsʋo <hesitation> mʋti ayʋtsʋo tatitsʋ waw dʒakplo yavanɩ mɔʒɛvi <hesitation> iilɛ nalʋkʋ mʋ ayɛkʋ bʋa kɛkʋɛdi etlidʋɛ la yakʋ ɔʒɛvi bʋa ɛdiɛ kabuɛ kʋ watsi banekele lanʋ mɛ ɩtinɛ bʋakɛ namʋ mɔ tate ɩtsʋdʒi nɛkʋ wani dokɛ bva kʋmʋ aƒɔtsi kele ɛtʋfʋe ayɛsɛ la yakʋtʋ yovo wani atami ɛku kaba kawʋ ɩtsʋe nʋ ɛkʋɛdi kakɔnaʒɔnʋ <hesitation> mɛ tatɛkʋ wani kʋ yovo aba kawʋɛ la ɛkʋɛdɩ bʋakʋ yakʋtʋ ɔvani yakʋtʋ yowele edini faa yakʋtʋ owele ɛmɔ yatʋtʋ owele <hesitation> ɛfʋɛkʋ ɛkaxitʋava tatɛkʋ wani dʒakplo la ɔlɛ ɛtʋɛdi bʋakʋ tatɛkʋlɛ ɛtʋbʋɛdi bʋakʋ yakʋtʋ owle yanɛtʋ dʋ kɔdi aba yauifʋɛ la ʋlʋbi namaʒɛ yɛdi yɛdi yɛdi yakʋtʋ yoswwʋ edini yowele ɛkʋdekpekpe kabʋa yɛ lafa mɛ ɔdʋ ɛlu ɛlu ɛlu obedʋ ɛtinya dʋ stiyɛ lako waƒɔnɔ swʋʋwʋ Ʋnʋkʋ dʋ obewani la ɔdʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛdiɛ bʋaku yewosʋwʋ ɔɔ ɛfʋ ɣitsʋava ɛdiɛ bvakʋ yosowʋ edini ɛdiɛ bʋakʋ yosʋwʋ ɩuye ɔdʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ mɛ tatɛkʋɛ la ɛkʋ bʋɛ lakatani lɛ.